Ma alura al e ëmpurtant magfara për le persun-e che a stüdiu le lingue e cuindi magara a viagiu tantu, a van ën tanti post, da se no për mi al e pa al e pa impurtant përché parlu mia lingua e cuindi trövu pa impurtant ëmparé le lingue